Albatta qiyinchiliksiz haqiqiy baxtga erishib bo'lmaydi. <hesitation> Qiyinchiliksiz biror narsaga erishsa, buni qadri ham bo'lmaydi. Albatta, haqiqiy baxtga qiyinchiliklar orqali yetishishadi. Ko'pchilik insonlar <hesitation> mana shu qiyinchiliklar bo'lgani uchun ham u qadrlaydi va qadrlash <hesitation> jarayonida haqiqiy baxtni his qilib yashashadi.